han na'an han na'an sire boni han na'an sire boni mɛ han na'an nɛ ba nicoza awe zin a cɛra mite han a han chosur ferme ra crɛpura solena ma mi sandal la mɛ ho sulena besin mɛ namu oyi so suli'e suli'e hiase be baro semɛl semɛl mibin don semɛl ma bedeso han cawɛ na semɛl yi lemia mi talon han mibin puna ma he nu lo nu mi lo nu zie we de ho nusin be han la lase ra yan mibin ma sosɛtira bon wa de sosɛtira si sa mɛ susɛtira yan nimi ma tete um